Laiv liigus niimuudu vii pääl, et täl um kah määnegi moodor, miä tedä edesi toukas. Käü ümbre sääne propeller vii all, kruvv üteldäs. Ja sis toukas edesi. Vai ku um pur'olaiv, sis tuul puhk pur'o sisse ja toukas edesi laiva vii pääl.